د عاړی د دستمال اوبدلو طریقه دا ده چې لومړی تار او ستنې برابرې شي، بیا د ستنې پر سر ګنډونه اچول کېږي. ساده یا دوه طرفه اوبدنه تکرارېږي تر څو مطلوب اوږدوالی پوره شي. په پای کې ګنډونه بنده کېږي، او دستمال سم برابر یا سینګار کېږي. دا طریقه ساده ده او ډېر خلک‌یې د لاس له لارې زده کوي.